गणना यंत्र एक ऐसी मशीन होत ह जिएमा लोगन का गणित कार्य अधिक आसानी से हुई जात है। उदाहरण के लिए अधिकांश गणना यंत्र घटा गुड़ा भाग करत है और कुछ वर्गमूल भी निकाल सकत है। अधिक गणना यंत्र जिएमा फ्रेक्शन ग्राफ बनाने की भी अनुमति होत है। इते बुनायदी अंकगणित ते लेकर जटिल गणित तक की गणना आसानी से करी जा सकता है।